Tradisi yang masih kita pake nih ya, yang dulu sampai sekarang nih. Ya, ya itu. Lebaran. Lebaran. Sebenarnya sih, kayak gue nih, ya memang gue gede di jakarta ya, kalau gue jadi begini kan nih. Kalau di bokap mah nggak ada, kalau pulang, ya pulang aja. Gue bingung gini nih, kalau orang betawi nih ya. Itu kita harus nyamperin satu, besokannya yang satu, balik lagi ke kita nih. Setelah gue kalau udah ketemu, ya udah aja kali ya gitu. Ternyata nggak nih, gue harus ikutin nih, ya kan nih. Satu ini, ketemu yang ini, besokannya lu harus bales ya. Kok bales-balesan nih, kata gue nih, kayak wa-an nih, kata gue harus dibales-balesin. Tapi emang seharusnya sih, bisa tahu gitu. Kalau maksudnya ada yang nggak benernya nih, ya kan. Kayak kadang namanya manusia, kadang oh dia berhasil, kadang iri, gitu. Tapi sebenarnya tuh nggak harus iri-iri juga, ya. Lu harus semangat lagi. Gimana lu caranya jadi kayak saudara lu yang berhasil nih, gitu. Jadi kadang-kadang ada yang ngomongin satu, ngomongin satu, ngomongin satu, ngomongin satu. Sebenarnya sih nggak gitu, kalau diambil segi benernya nih, ya kan. Segi benernya nih, ya lu jadi, semangat lu tuh gimana lu cari duit yang bener tuh, biar kayak gitu tuh. Ya gitu sih, kalo gua pikir malah tradisi lebaranya kayak gitu. Yang lu kadang ada plus minusnya, tapi lu gua saranin sih, lebih yang ke positifnya dah, gimana biar jadi penyemangat nih. Kadang-kadang kan ada yang ngasih, kok dia bisa ngasih yang namanya betawi ya, kadang ada yang ngasih lima puluh ribu, ada yang ngasih dua puluh ribu. Lu gimana caranya nih, biar bisa ngasih lima puluh ribu nih ke saudara lu. Kadang kan kalo otak picik mah ya, wah enak banget dia, bisa kayak gitu. Akhirnya kadang yang minder malah jadi kagak dateng. Padahal kalo yang benernya nih, wah gimana nih, biar gua semangat lagi nih, bisa ngasih saudara agak gedean nih. Ya itu sih yang gua rasa sih, ada positif, ada negatifnya, tapi tergantung kita juga nih ya kan, nyingapin nih.